כ'וואלט ענדערשער געוואלט האבן א מענטש, א פריוואטער מענטש זאל מיך מאכן עסן אז- אז איך זאל קענען האבן גוטע עסן און, אז איך זאל האבן כח, ווי, איינער זאל מיך ארומפירן, ווייל כ'מיין אז ס'איז וויכטיגער ווי צו האבן גוטע עסן